Ngjyra vjollce ma kujton lluksin, ma kujton elegancën, fustanat e gjatë në ndonjë mbrëmje mbretore apo në ndonjë natë solemne ku atmosfera osht e ndritshme edhe e veçantë. Ngjyrën vjollce shpesh e lidhi edhe me ndjenjat e pasionit, me ndjenjat e thella emocionale.